اول شيء بساله عن الحركات الاكشن اللي يسوونها في مواقع التصوير ,هل هي حقيقيه ويتعرضون الضرب صدق ,ولا يسوون كذا مونتاج ,الكثير من الشباب ينتشون بالحركات الاكشن والضرب ,حركات القفز من السيارات هذا نبي نعرفها نشوف فعلا حقي يسوونها, ولا يجيبونها لها كمبرسات.